Karazagny karazagny fanatanjahantena <hesitation> sady jereko ro ataoko tsy tapaky de: <hesitation> footbôly, bôly foty moa roy zahagna agny na baskety, volleyball, <hesitation> handball.